Соли ҳазору ҳафтсаду ҳафтоду шаш Иёлоти Муттаҳида аз Британияи Кабир истиқлолият эълон кард. Ин воқеа чоруми июл рӯй дод ва имрӯз ҳамчун Рӯзи Истиқлолият ҷашн гирифта мешавад. Он ба ташаккули давлати мустақили Амрико асос гузошт.